Ja kaá ja <hesitation> taka ja jaxió jin ntiyika ñua ku kaá ñua kua natávayó xi kuaxiyó a nu in ntiun sa'ayo te ñua ka jaatiunyó kaá ja jaxiyo ntiyiká yuan.